डॉल्फ़िन जो चे बहुत ही बुद्धिमान जानवर चे ये कू येन चे की यूं खेल कूद मा भी बड़ी तेज़ तरार चे और इंटेलीजेंट चे बहुत